Muna khin davawini baƙ, amma dahyisin khin Ibrahim Na’Allah bu ndaka buja din hallani tin mun diyuna har ghi khiɓi yoriwana’a khin can ba ma taa kuruna ko hi cuuvun bu P’usi dinnan bu ma kwa khin yan ʒha walai a ndaka faka ƙunyani to ɗa U'njiki na ghi ghu ndakiya. Mun gwanghi ndaka ndaka kamasi munu da ɗa Unjikhi na ghi ghu ndakakhiya, har ma P’i yan ʒhewalai, ghani hi C’uvan bu P’aghuma, ghi ndaka ƙuƙusi, wa kuwa? A’a mun bani gwan kam ko ga a'a naghi muna di’i, Sai munada to naghi ghu ndakhiya, cani a ndaka Iya bujakhi komi nan, har P’ahiyi tan har kwahiyi tan ɗin ba yani bu akwi Sinau, ghani kaman ndaka Sina ba we’e ai Sinau ghani ghi P’a yani bu ghi ndaka tau, ai Sinau, can gwan ghani muna takhin yani bu a ndaka tau ghi Sinau, ghani akwa ghi Sinau ni ra khin <hesitation> nehemiah Na’Allah can gwan din ba yani buakwi Sina nan, ghani ma daga nahakani muna kwa khin ko kobo di aljibani, ai Sinau a ndaka ga da Unjiki nunuwani wa naha mbanayu wa khin irin wiyi c'iyi bawa naha wana ana kaga jakuma si du. to lthin ya ranana’a ba yani nan bu hi kwi Sinau Sai dai kawai <hesitation> wi ma tsiga khin t’iVanghuma caba tani ta kwa bujiti ta tani takwa buji ti tana amma babu kwa Sina hal kowaya. civun bu ma civun, ko hi ko hi civun ba mana ndaka civou, ba we’e ghani ma hi di diɗana ya U’ms tsuwara wu ndaka P’a c’imi wi faka khin kuruna wu ndaka ga ɗaa wane tinu mun ghan ghi ndaka taa nan kam. Tsuwari baya U’mau ghou we ghi ndaka Iya Varakayu, ko ga ghi nuwau, nunuwani <hesitation> ghi ndake Iya Varakoyu. To din we’e to raayani’i khin Ibrahim Na’Allah khin Nehemiah Na’Allah, kaghun ma ngir ngir ma ngir ngir ɗin ba yan ko Vunoyi ba wu umiya tani ndaka kuʒau, ko Vuriyi ba ya Umiya mun ghi ndaka kuʒau to raayani’i bayani na bu hi kwi Sinau.